Ñyamunda causine un ñyamunda e leydi Amirk, sun wodi banbanci saboda Kautal al'adaaji e yankiji ɗi leydi ndin wodi. Yimɓe aranon ɓe ɓeydi ndi kaama yimɓe first nation, Inuit e Métis defata ndu e geroɗe, e liɗɗi, e ɓikkol lekkol haa e masardi.